सुइजलेन्दो हन्स्क्रिति इअर् बोज्किस्तो बबेर् पोरिसित्तो, मुलोत्, जमन्, फोरसि, तलिओ, अरु, अन्सोके धोरि, तवकरि भकर होइते एखोनोर् बोहु बखि कितिक् बबे, कितिक् बबे, के बिबिन एउरोपेओसिस् हन्स्क्रिति रोभ पोति फोलित् कोरे। सुइजलेन्दो हन्स्क्रिति मुल् दिगोहमुरोर् हमुहर् वितोरोत्, वितोरोत् असे खेक्कोइ घोरि। मनोर् खेत्रोत्, इसोमरो कोरु कज्जो कज्जोलोइ, तिहलि पोरोम्पोर। सुइजलेन्दो बिबिन अन्सोलोत्, बिबिन भख कुअ होइ। जमन् भख अतैको बिसिक्के कुअ होइ। अर्पिसोते फोरसि भख, अर्पिसोते इतलिओ भख कुअ होइ। सुइजलेन्दो अल्पोसोर् हन्स्क्रिति, हन्स्क्रिति उलेक् जुगो उमिग असे। योदेलिन्ग् अरु अल्फोनोर् ए पोरोम्पोर पहरिअ अन्सोलोत् होइते धोरिक्।